Kiakia' tanimoro ai, kiakia' tanimoromo ong kitori kutowoto rumo, impa kitori paukee'ku, impa tikite eneke ong kitori paukemmo ong kitori <hesitation> ho skul tuhahngung hoi skul uwiku, impa tikite howonoki nui ai impa tikite ho howonoki haha' uwa noi howonoki turong ngonno, ong uuhai yii, pereti uuharei, paro uuharei, siimpai. Ho hiya tiwoning nawah ngonno raa'no, impa tikite eneke ong ri'nono noitakori sukuru kite turuwee'herong, kukutorunno ai oi pekoni pau yii no'ra ru'kewurunno tuyu turuweiyo paukeiyo, impa ne'marai noi poti noi ho kitori korokoro warei koring. Hoyoriko poti tiwoning nawah ong pau pokong poti, tiko nawa' sukuru kite turuworoku yii nakaroihetong nah iro uwa noi ngoying sukuru <hesitation> sukuru koriki ho tiwoning nawah korokoroi korokoro rumo impa tikite ai eneke ho ri'nono eneke muu pokong eneke muu pokong eneke kukutorusu, ru'kah moromo eneke ho tiwa' ho uuhemmo impa uwa noi pekoni stadi no'ra ngawamo. Impa ai tii mungonoru eneke aataku eneke maritah.